Te <hesitation> ko ña ini nchi ye nale ja'aso ko ye <hesitation> ye carru ní kuuso, te ko <hesitation> ña <hesitation> ña-ña ininchi nale ja'aso nale nanii, xi ña ininchi.